اكبر مشكله تواجه العالم اليوم هو في اشخاص غير مؤهلين يتولون مناصب هم غير اكفاء لها فبالتالي تصير مشاكل وايد ما نقدر على حلها نجيب شخص نحطه في مكان او في منصب هو غير مؤهله فبالتالي بيسوي امور لا تجوز وبيكون سبب دمار للمجتمع وللعالم اجمع يعني.